Ma ausalt üteldeh ei tiiäq, kuis väega ohutult grilliq, selle et maq grilli tavalidsõlt lihtsält koskil avatu tulõ kotsil ja ma ei tiiäq, kas tuu om ohutu.